iku ma bèé yi ni ikìsì ikìsì nyòo óɖò lèe, úni nyo íɖòè lèe, ikìsì nyòo Ájafá nòsu mu ká lèe káèè ínìwà lɔ ná banìi íɖigbòo. nìlɔ ɖí ni ikìsì màa ɖí óɖò lèe àni blɛ̀ɛ <hesitation> íɖòè lèe àni blɛ̀ɛ ísùgá màa ná finɛ Ájafá ɖí bùzì òsumu ú ná jɔ elíì úni ikìsì màa nyo Ájafá nòsumu èleè, blɛ̀ɛ osumu èle úni ɖí Ájafá nòsumu lɔku ɛɖí ani Ájafá nòsumu èle nì ikìsì, óɖò ìkìsì. Ájafá nòsumu èle, bù nɔ nì, ú ná mla kɔ bú zi zàa gbà ábuaà, ú ná mla kɔ bú zi zòo po bɔfɛ anyi so, ú ná mla kɔ bu zó to, kɔ bu zó to àɖàà, ú ná mla ikle búá màa nó kpoŋù Ájafá nìnyi íɖìì, màaɖi ítɛ èzè nì ùŋò níìyà ékisì máaɖu búá úni osumu ikísì màa óɖò lèeè. ba gbà ábua ani ikpó, ba gbà bùzì, ba gbà óɖò kinì búá nó kpoŋù Ájafá nìnyi íɖìì. kíni ɖìi anini kpíìmù màaké kayi ówò tùu ínìwà lɔ si, màa ùŋò lɔ blù ɖí Ájafá nòsumu gonìà ni, ba bàni ikísì kaɖi bùú banìià li Ájafá nìzeze ènù bìko íkle úni ɖi úɖà tè bu to ani ígbɔké bo to osuèleè, ù li ùŋò lɔ bùzì alɔɔ.